ཙན་ཀུམ་ཁག་གི་སྐོར་ལོ་སུབ་ཅེ་ན་དི། ཙན་ལོ་ཡ་ནམ་པོ་མང་པོ་དོ་ཀཔོ་དེན་དང་འིན། ཐེས་སཾ་ཀམ་བུ་གི་ཙན་ལོ་ནག་ཅག་གི་དོག་གི། ཀུམ་དི་ས་ཆུ་དང་ཏེ་ཏ་ད་ཅུ་དི་ནག་ཅག་གི། དོག་གི་ཀུམ་ཏི་ཡ་ཀུམ་མེ་ཅོ་ཀན་བཞེད་སྤྱིན། ཕྱ་ཏེ་དོ་དི་ཀུམ་ཀན་གེབ་བཞེད་སྤྱིན། ཏ་ད་ནག་ཅག་གི་སྡེ་དི་གྱི་སག་ཡ་ཡ་བྲོ་འོད། སྐོར་ཅེ་ན་དི་པ་སྡེ་གི་ཏ་དང་འིན། བག་ཧོན་ཟག་ཏེ་དོ་དི་ཙན་ཀུམ་ཀན་གི་ནས་སུ་ཀ་འིན། ལུག་ཟག་ཏེ་ད་ནག་གི་དེད་ལེ་ལེ་ཉེ་གི། ཕྱ་ཏེ་གི་ལམ་སྟོང་གི་སུག་ཀབ་ཏེ་མེན་ན་དི། ཏ་ད་གི་ཀུམ་ཏོའུ་འིན།